<noise> Sarotsarotsy avao izay satria <noise> gny firenea samy magna ny lalàna mifehy azy. Samy mana ny lalam-panorenany, <noise> samy manana ny Soatovina apetraky ny olobe amin'ny tany igny eo. Samy mana ny toe-kareany. Zay gny maha sarotsy azy.